Ɓikkol lekkol kol mi anndi e wodi mangoroje, e lemoje, e kankanaaje, e wodi abarbaje, e apple, e gwabaaje, e ayabaaje, e nelɓe e jaaɓe, e gwandaaje.